A na nitu cha'na eru nixan ji'i ndajna jma nchitsje ko chuthi yaa inchin ndajna yaa turune yaa la tjia nchania la ntha tenda nth'uese ji'i tachria ya la xr'uan ndajna nixina ndajna xr'uan xra xra'uan ndajna la ndajna chuthi thi a nchjan chuthi nchithjan chjaayan thu chjan ndu nthaxr'uan la jei yaa la xruin ne ndajna jan yaa yaa nchi cha'na nixan nixan jma dichje thigu xraxin gulandu yaa thigu yaa ya thigu jma yaa nchi niee yaa nchi nchisia tanda n'uese la ya nchi tajonse niae jan are the tasua la re udichje se jma leguton a se nena na chuthi yaa nchi sine ana ndula ncha buku rune ndu rune andu cha rune la ndajna jan jma sichje jan tha la the ya la thinga thunuan chichje la ya nda xr'uan ndajna thunuan a jan ya ya ya cha'na ya ya nche june de de chjan na o ke chjan na na bichonda na thi xre a la a la yunda na thunuan nguri ndana thunuan ya la nguri ya nge komo ba yanda la e ko e ndala ndu undala. Thi xe'e thu tuna thu ventureru la nguri ninxun thunua na'i na nguri ninxun thunua yaa thi bicha'na thi theng'a thunua ila yaa inchin ja'ana yaa tatendabaa ntha tsjo pero ndats'una thu la yaa thundaxan nixan taxan nixan thun de de tasinga yee tasinga yee nithju mayuu ya thundaxan nixan thunuan a la hasta nanu thjua jila xra dangu yuu thula yaa thi tenixan tajia'an thu yu, thu nii thu yaa inchi tsi nexian thunua thunda seyo kjengu yuu thu xe'e ethu taxe chjan nchexe' la ngu yuu thu nixan ja'an bueno rusen la kjen thjengu yuu thu ja'ara nexin ja'an ndathe'e nda diexin nanu ra para nthi naa xraka calle la yaa ntha dexin rucha thu yaa nda ncha thu yaa chanixian chanixian thu yaa nchi <noise> ne thi cosa rune na yaa nchi nixan jan cha are poco nthula medio iru'ia ne ndu 'ia ne'uan guya la yaa iru'ia nendu pero nu thi ndajnara thji ngaxi'in nuthela juya la chugua ne'e chugua chugua hasta thi tukee na ne por que yaa la cha' yaa la la chugua ñe'a yaa nchi ku sane jan la yaa nchi ne thi thunua la yaa nchii ne nchisje yaa nchiñee la ndajna chuthi la nchine jma sichje la ñe'ea la cosa jina para ja'an ya ya nchi ya.